La licuaora hunciona porque tien unas cuchillas que giran mu ligeras i mesturan tolo que pongas endrentu, envirtiendu-lu en líquiu. Peru ara que t'espricau la hunción duna licuaora tamién te digu que la fruta es mejol de comé-la hormi sal del arvu, que no sé mu bien el por qué peru al licuá-las o hazé-las çugu pos se vei que pierdi la su sencia, assinque, güenu, ya lo sabis.